يعني سألت مشهور مرة إيش أكثر شي خايف منه في حياتك؟ لأن المشاهير دايما يكونون في دائرة الضوء والضغط وحبيت يعني أعرف شلون يتعاملون مع التحديات اليومية؟ وأنا دايما أحب أسألهم عن حياتهم الشخصية شوية يعني عشان يكون في نوع من التوازن بالحياة العامة والخاصة وشلون يديرون يومهم.